Ny fitahirizana ny tongolo sy ny tongolo gasy: ny tongolo gasy izany dia tehirizina ohatra hoe ahantona, de azon'ny rivotra eo izy an tsy takon'ny tsy tratran'ny masoandro nefa tsy mihob- mihiboka koa izy an dia efa mety, ny tongolo konko dia mitovy amin'izay ihany an, mila azon'ny rivotra nefa tsy atao amy toerana be masoandro.